Sarotra be zagny le hibôbô amin'ny raha tsy hain-tegna fô magnano resaka sauce curry zagny mbola tsy haiko e. Tegna tsy haiko mihitsy. Fa za ndraiky mety mbola hianatra hoe karakory magnano ananjy ndraika andro akany fa raha amin'izao aloha mbola tsy mahay za.